जापान की संस्कृति बहुत ही विशेष और पारंपरिक छ, जां आधुनिकता और पुरानी परम्पराओं का सही संतुलन देखा जा सक। जापान मा सम्मान और शिष्टाचार बहुत महत्व रखते छ। लोग एक-दूसरे के प्रति आदर और विनम्रता से पेश आवैं। खानपान मा सुशी, रैमन, और साशिमी खास छ। चाय की परंपरा भी जापान मा बहुत गहरी छ, खासतौर पर चाय समारोह (चाय की सराहना) का बड़ा महत्व छ। जापान की कला मा(फूलों का सजाना), कागामी कला (कागज के काम), और कलात्मक युद्ध कला (जैसे केंडो) बहुत प्रसिद्ध छन।